Au vanugai aluaona wa, au pene ai geku inagulu vanugai au taim maparara wa ai gaulana gelai, ave rigona gelai gave ulana gama wai ragena, pe au taim voona aonai wa au koloakoloa ria gamakena, gulu aona numai ula kolamara gakilagirana raka gema ula rekea pa winira kolemara ma kilagi vevenirana ne oma kara gamaoana ulaula kapurai gama kalavo kalavona o gama rakarakana gema kurupu wara gema ulaula kurupuna. Gema rakarakana gawaikulena ai wae aumo gakalana wara, numa inagulura ma raka kularana maga waikulena maga pikapikana rapa lugalugana maa kulkaina maga mao oana vo inagulu makala ana. Wa va raira wa satadei geaoana veraia sundei aira geaoana. Ai gema inagulu akalana aina wa ai gema vegiao aura mo garinigana gelai ne taraka monina geuguona genia panika kadira aorai Ne ai gaveragena taraka aura gave irana ina negeiana ne gema paneka kadira gavenirava wara ne ila gavenira ne gelakagiana gelai ila geria leuleu monira geaivagiana waoma parigo au, pa rage au monira geai vagiana ne geve wairagemaia pe eoma gekilagiana sandei wara ne ai sandei rapa lugalugana, koloakoloa maparara iaveamaimaketiai. Alaka koukou aragekau tarakai ne marioarigoao wara ula kapunai, ave kwara gelai, ao ulaula kapuna aluao voira rekea ia ula amareleagiria ai gema taim ema apianao aonai ai gave amaina gakalamavuna, auniparamai kalavo kalavora gavaikirana milenae ai galaka koukouna, gema aoali kia apiana mulinai ne garakapianaovaloai vara. Ovaloai garakapiana ne gaulanawara, ovoloai garakapiara ne gaulana wara, ula eaoae eveamaina pene gawi, pene galakaoana o gawinina ai gavererena wara. Ai aiaurikule aonai wa mari keia ma marira ea nanu kiara ma kalarea ne mave marirage wara. Gelana a leu Pene veamai vanugai ai marimo wara gaveamaina au kavamai kamali melora gaorigorana gave va aneka ne a gama luaaina. Ai gama lua aina vaniegai maketi ai gakwrana vanuga melora gerigona ne avakilarana ia gaveulaulana pe aurilimalima kakamurana mo geiaorana gelaonai auraine pene emu kia pono kala ne oi makina pono venuagi rage wa vanuga aonai. ia pene genuagirarana ila makina pe nugaguagema. Rapa eluana Mandeiwara ai akalavo kalavona kwalana walaani paga veula ne eoma ai paia pikapika. Gapukaleana lavilavi eirana malaka koukouna, vanuga maketinai vonai makila vevenina lavilavi magameiona ovoloai mai maga rakarana. Ai vooma vooma voveaina mo wara lavilavi airana maga waikulena numa inagulura kia gave lakakalara, nanu keiara mage vurana. kalova aniani mage kalana numa aura geria, numa aura aora pa vavererera ularana mako alina o melomelo gavarikurana aniani aikina gamoko alina. Rapa elugana aonai vo inagulu mage kalaara wara Kwalana voinagulu aorana vau kara gerawalirana ne numa aura geria au keia mage voirana. Pe ai tiuste mae apiana wa ai mage maiona ovolai wara mageria rakaraka gema poro raka paia ulagiara kolemana aorai. Ai mage inainana mage kila vevenina ne lavilavira mage waikulena voinamo wara mega wai aona numa inagularana kiara ma vekalarana, nanu kiara mae vurana melomelo ma varikurana maga anianina maga mako alina. Rupu mae lugera voveaina mo wara rapa lugalugana aluka koukou maketi ai a vekila veveni ne inaguluna aina akala wara.